لو كنت مضطره لزراعة الاكل اللي انا هاكله اعتقد ان انا ممكن اعمل دا بس الموضوع هيتطلب جهد وتعلم كبير فالحاجات اللي انا ممكن ازرعها الطماطم والخيار والفلفل وبعض الاعشاب زي البقدونس والنعناع، وقتها هختار المكان المناسب للزراعه وهحضر التربه وهزرع البذور والشتلات وهروي ري منتظم وهراقب النباتات <hesitation> لو فيها اي اعراض للآفات او الامراض ومجرد ما تنضج النباتات دي هقوم بحصد المحاصيل وهستخدمها في اكلي